איך האב ליב צו טרונקן וואסער <hesitation> פון געקויפטע אין באטלעך, פארוואס? וועגן ס'הא- ס'איז מער געזונטער, ס'האט נישט קיין הארט- אזוי ווי פון שטיינער, <noise> <noise>